misi yang untuk menyusup organisasi kriminal au tabisa atudu au identitas karna kalo ita tao <hesitation> penyusup harasia sona ita harus tafuni ita identitas.